<hesitation> Fagna- fagnazavagna mikasiky <hesitation> fomba fiasan'ny aspirateur zany edy e magnanzô, ko nandraha misy karazagna raha ôhatra hoe plasy makôtakôta regny plasy malotoloto regny tiantegna ho diovina kô nandraha misy ranondranoraha maloto regny tiantegna hodiovigna de mampiasa appareil zala e izy io zany kôfa ata amin'ny plasy io zany de sontominy misôtogna zala fa ty mangnaboaka e misontono raha maloto ariagna amy place tokony hanaovagna azy.